Misy maromaro planeta: misy planeta Tera, Venus, Jupiter, Uranus, Pluton, Nepture, Mercure, Marsa ary Saturne. De aminay aty koa ndraika <hesitation> kintana sy de misy agnarany maro karazany fa fantatra foagna ambony lanitra akeo kintana amby jiaby ary sy de fantatro filaharany.